Ma shumë kisha pas qef me shku n’hiking se sa me shku me <hesitation> bicikell najkun. Kto udhëtimet e gata n’kom nihna ma sigurt’ për shkak se bicikllës jom msu me i vozit shumë vonë edhe nuk nihna sigurt’, nuk kom balancë kur e vozis bicikllën. E hiking-u m’pëlqen ma shumë, ecë kadale edhe ka shumë për me pa.